كنت هختار أكون رسام لأن الرسام بيقدر يعبر عن أفكاره بطريقة أحسن وبطريقة بصرية الطريقة البصررية بالنسبالي أهم وأن هو يقدر يلهم الناس ويشارك الحجات اللي في دماغه كلها أيا كانت هي اي وبصراحة بحب الرسم